Ke noʻonoʻo wau no Nigeria a me ka ʻāina ʻo Apelika, noʻonoʻo koke wau no ka wela a me ka pā ikaika mai o ka lā. A pēlā ke anilā ma leila. <gasps> Eia naʻe, ʻo kekahi ʻaoʻao o ia ʻāina a loaʻa ka wā nui o ka ua. A ke nui mai ka ua loaʻa nā kaipuni. A hiki ke pilikia loa ka ʻāina i ke kaipuni. No leila ʻaʻole <hesitation> wela wale nō.